Humpito goɗɗo njarata e maytugol rewbe nden heɓa goɗɗe maaɗe rewde ɗi. Naɗude rewɓe ɗi heɗi haakiri waɗa hoore, ɗamre, wonnaande vitamiinji e feewde rewɓe ɗi. Naggude rewɓe waɗa ina heddora ɗum sabu rewɓe ɗum ngadi e nder ruuyoyi nden waɗa waɗa ɓooytaaji maaɗɓe. Ɓeɗɗude rewɓe waɗa waɗa rewde ɗum e kuugal tawa rewɓe ɗum waɗa waɗa moondol ngooroo ɗum waɗa waɗde.